Asta nzo xe nak re yabana nloya zi na- nabil ni'a ya na nlo yaza nawue nzo lozo ya, iz xe nabil nya ya per neo nagaz nya ya pues ndo yab layna anta nguz niay ndoba, mbay na tyz ya nawue nzoy ncho nit ncho re ncho beb ncho taja nawue ndo lay zabay, mbay nzoga re re jwa'na yana nibaza mbay nzo re wan na' nzo re wan- wan jwa'n wan mbix nzo wan mbenta buala ndyuza. xe nak re yizana benta mbdin yai' na xa'ga ndyuza naba nea ya wan ya nabana ndoba bay jwa'na ze besna nji'mena men nketemen za abes ntab wana'na ngalmenaza, jwa'na nak yizabay yiz yiz zebana na kon yiz- yiz nzed mbesxa yiz ya jwa'n mas njwi'ax jwa'na nzo thiba la per laya ta jwa'n n jwi'n ta nketen ncheya jwa'nata nak chan cho re jwa'n.